Arivo, roa arivo, telo arivo, efatra arivo, dimy arivo, eñiña arivo, fito arivo, valo arivo, sivy arivo, ray aly, arivo sy iray aly, roa arivo sy iray aly.